אַכְּתַר אֶל-סִפַאת לִיִּי כִּתְעַגְּבּוּ לִי הַנָּאס הִיּוּ אֶל-סִדְק וְהַתַּעְטּוּף, אֶל-סִדְק כִּיּוּ הוּוּ אַסָּאס אֶל-תִּקָּה, וּמִנְּחוּ לִי כִּתְעַרֵף אֶל-שִי וַחְד עַל חַקִּיקְתוֹ, וְהַתַּעְטּוּף כִּיּוּ כִּיּוֹבִּין בְּלִי אִנָּהּ אֶל-שִי וַחְד יִכַּדַּר יְפַהְם אֶת הַאַחְרִין וְיַחְסּוּ בְּהּוּם, וְהַדָּא כִּיַּקְוִי אֶל-עֲלָאקָּאת הָאִנְסָאנִיָּה וְכִיַּנְקַּס מִן אֶל-כְּלָאפָּאת, וּבְּהַתּוֹסֵפֶת לַדָּא כִּנְקַדַּר בְּזַבַּא נָּאס לִי כִּתְקוּנוּ פֻצּוּלִיִּין וְמֻסְתַעְדִּין נִתְעַלְּמוּ דִּימָא.